غاح أفضل استكشاف الفضاء طبعاً لأنو غاح يكون واسع وهم غامض بنفس الوقت وهم غاح اطيق اكتشف أسرار الحياة بالاغض ، وهم غاح تكون مغامرة حلوي واحب اوثقه لهاي المغامرة بالصور وهمين اكتبا بال اا دفتر مال مذكرات مالتي وتبقى ذكرى.